Velaí... L'airi condicionau refresca un quartu por mé dun gas refrigeranti que passa por un circuitu i assorvi la calol de drentu i la saca pahuera. Te cuentu angún detalli más. Alo primeru, l'aparatu saca l'airi calienti i lo hazi passal por un vaporaol ondi el gas refrigeranti assorvi essa calol i s'enfría l'airi. Endispués, el gas calienti se muevi al compressol i al condensaol que están por huera i velaí se suelta la calol tamién pahuera. I en fin, l'airi fríu güelvi al quartu. I assín, l'airi acondicionau mantien una temperatura agradabli.